Sabunde, gaskiya sabunde wodi ampani sosai ma eder lamariji hoje, lotirɗum kaya, gam sabunde ta wodi deni ta lotai kaya e mare, gaskiya de wurtinai tudi sosai, enane gaskiya wala sabunde, dubi saliɗi nane, sai dai e kanwa e makamancin iri majum, toh jon de waddani en, Allah waddani yimbe sauki enta e kaya tufafi jamare, tufafiji di bo ɗi ngarti di koshai tudi, shollaje, goɗɗum, to dole sabunde haire ittata ɗum, ɗum pammajum, ta waddi wodi bo kilin ko monin firesh, alotai ko juɗe mada, ko ire majum, e bandijum, tudi nodi ta-takkiri pat, toh aɗuɗɗun toto alo a wadaga bo, diga don ayi'ai tudidin di wurtake di pammari, kaya maɗa bo no ɗun takkiri pat, toh ayi'ai ta waddi a waɗi derɗon a waddi a wadi diyam, a waɗɗini, toh ayi'ai kaya mada wurtake, lotake labi, koh moye e nssuɗa fuh ayi'ai kaya mada enta, tsap-tsap-tsap kayama e woɗi, enta e ura, toh amman to wala ɗum bona, to wal sabunde ɗe ko ire majum, toh fah ɗum watta, nonbo ko an'on woɗi. sabo juɗaɗe dee lotaki fere-fere, toh an'ɗun ta wari a lotoraki sabunde, ananai ɓandu mada e baccaki, enta-enta, eɗu ɗuɗɗunti, du welama, ananata belɗum maru ma, amman to wodi sabunde de urure a soshi a lotorake, diga do ananai laral ɓandu maɗa ma enta e ngal woɗi e ngal waɗa shainin, enta e wodi magal, enta e ngal ura, ananai baɗɗu maɗa ma fere wayi, nabano lotoroɗa diyam shokam, non ta lotorake diyam shokam, ai ananai baɗɗu maɗun edu singini, amman ta hebi sabunde a lotorake e mare, ananai baɗɗu maɗa enta edu moitini, ko ɗum moye jo mo gelle, enta emo goroje lototodo e sabunde je kullum, enta e lototodo ega sati ko sai nyalde, ayi'ai laral baɗɗu mabbema fere wa'i, ayi'ai kota-kota, ayi'ai bɗɗdu mako ɗun ɗume waddi laral mako wodi, ɗun sabunde enta e nebbamji, toh kanjum ngita ɓandu mako fere wa'inta e do maɗa, toh amman shiya lotoraki sabunde e baɗɗuma kullum ede shingini, no ngatta pat, ananta belɗum baɗɗu maru, ayi'ai enta e du takki kawai, no lotiriɗa bo fuh, ayi'ai ta woggi sai ngi'a tudi enta e boro, e boro, amman ta waɗi sabunde bo, sai ngi'a laral ngal, no ngodirɗa fuh tudidin, di wurtake kawai.